कुत्तन के धेरे सारा परजाती होगाईच्छे इनकन के। काम के हिसापसे बातल गईलच्छे भारत में कई। गो देश और बिदेशी नसल पाईजाईच्छे जैसे की। वर्किंग, हडिंग, ट्राइ, हाइडल, स्पोर्टिंग, नॉन। स्पोर्टिंग, लिब्राड्रो, ब्रिगल, जर्मन, सेफर्ड फ्रेंच। बुल डौग, गोल्ड रीवर्च, पुडल, एड़ी, अकपास डौग। अकीता डौग और भी काई तरण के पाईजाईच्छे।